يعني نعتجد انه الحكومة شرط اساسي انه تهتم بالنمو الاقتصادي وهيكي نمو ما رح يصير ابدا الا لو كان الشعب نفسه شعب جادر انه نحمل عليه متل متل هيكي مسؤولية انه يكون شعب متعلم فاحنا لو اهتمينا اولا بالثقافة والوعي راح نهتم بالنمو الاقتصادي والبيئة مع بعضهم.